Payshanba haftaning yakuni yaqinlashayotganini va dam olish kunlariga tayyorgarlikni bildiradi. Ko'pchilik uchun bu kun oxirgi ishlarni tugatish va maqsadlarga erishish uchun so'nggi imkoniyat bo'lib xizmat qiladi.